Xɔlɔ̃, xɔlɔ̃dzedze ame tsɔ alo xɔlɔ̃ ame nĩ ye lé asinyĩ. vɔa ame vea, mí kuwo mi vivina. yé amɛ ɖeka ya téŋ ɖo eƒe ka alo katsi wo nènè. Xɔlɔ̃ mawo tɔgbéa, mi kpéna ɖé nɔnɔɛ ŋ'tsi lé agblé gome, mí dona agble be fì. Mi dana glé. Wɔna dɔa ɖe dzu alo mi wɔnɛ vovo a do fì. Ayi ameɖe tɔ ava yi ameɖe tɔ. Ne agblénukua nyɔ, mí tsɔna tsɔ va zãna. Né eɖo amiɖaɖa bé game tsã, o ne ameɖe kpɔa, e yɔna nɔvia mi yi va ƒlénè, a va ɖa dékua aɖa amia. Né agblɖɔe tsã, mi ɖéna blia, mi ɖéna agblé nukuwo, mi wɔna déku ɖɔ ɖe dzu. kpoa xɔlɔ̃ mawoa, wo nyɔ nenema.